I karazagna lasopy e aminay atô edy e fa za tsy mahay le amy sasany akagny fa karazana lasopy aminay atô: lasopy atody e, lasopy tôngotr'omby e, lasopy chinoise e, de lasopy legioma.